चमेणो रे लाटेकोसेणो बासा सिगार खेल्ले चणाहरू हुन् । यी चणाहरू दिउसो एगै ठौरमी बसिरनाछन्, बासा भएपछि <hesitation> सिगार खेल्ल निस्किनाछन् । दिन यि चणाले आँखा धेग-नधेग्ने हुनाले दिन एगाइ ठौरमी हुनाछन् भने बासा भएपछि सिगार खेल्लाइ निस्कीनाछन् । आफुभन्ना नाना किणा किर्मुल्लाहरुखी यि चणाले खान्या अर्या हुनाछन् ।